Yimɓe walla mi wi'a leydi Maleesiya, nder ko mi wi'ata haala yimɓe mabbe, walla pinal maɓɓe woni no ɗemɗe walla leƴƴi tati ngoni mawɗi, lenyol Malay, leny- nden yimɓe 'Chinese' e yimɓe Inndiya <hesitation> e luttuɗe- <hesitation> luttuɗi leƴƴi ɗin, ammaa ɓe kawtindirii, ɓe mooɓindirii, ɓe ngonii leydi woori. Nden leydi ndin kadi jogii innde lenyol ngootol.